هختار ان انا اكون فنان كوميدى و شان احب ان اننا اضحك الناس وافرحهم و ابسطهمو اخليهم شوية ينسوا مشاكل الدنيا والحياة, فلما يتفرجوا عليا وكدا يحسوا انهم مبسوطين